يا صاحبي، لا تستعجل ابدأ بشويش، وكلمات بسيطة كل يوم تتعلم كلمتين أو ثلاثة راح تشوف النتيجة مع الوقت، ابحث عن لغة تعجبك وتصير إهتمامك، ممكن تكون لغة فيلمك المفضل، أو مغنيك المفضل، لما تحب الشي راح تتعلمه بسهولة، لا تحط أهداف كبيرة من البداية، قسم أهدافك الكبير لأهداف صغيرة وقابلة للتحقيق، مثلا كل أسبوع تتعلم عشر كلمات جديدة يكفي.